víðtæk leit að erlendum ferðamanni á fimmtugsaldri í og við Þingvallavatn í dag bar ekki árangur á morgun verður kannað hvort hægt er að kafa niður að inntaki í Soginu skotárás í mosku nálægt Osló í gær var tilraun til segir norska lögreglan árásarmaðurinn er grunaður um að hafa áður myrt stjúpsystur sína tveir eldri menn í moskunni sýndu fádæma hugrekki og stöðvuðu manninn ríkið greiðir yfir tvö hundruð milljónir króna á hverju ári fyrir viðhald og rekstur

Sögu annað kerfi en það sem Landspítalinn leggur áherslu á læknar hafa fundað um kostnað við kerfið danskur umhverfisverkfræðingur sem mældi loftmengun við skemmtiferðaskip í Reykjavík segir hana hættulegri en fólk geri sér grein fyrir mengunin var þúsund sinnum meiri við skipin en annars staðar í borginni

langsóttar samsæriskenningar eru komnar á kreik um hvernig dauða bar að höndum í fangelsi í New York í gær epstein er talinn hafa

gott kvöld tugir björgunarsveitarmanna hafa í dag og í gær leitað að erlendum ferðamanni sem óttast er að hafi fallið í Þingvallavatn mannlaus bátur og bakpoki fundust á floti

á vatninu í gær bakpokinn er í eigu ferðamanns á fimmtugsaldri sem ekki hefur tekist að hafa uppi á þjóðerni hans fæst ekki gefið upp þar sem ekki er tryggt að samband hafi

náðst við alla ættinga hans en við það nýtur lögregla aðstoðar utanríkisráðuneytisins síðast er vitað um ferðir hans á tjaldsvæði á Þingvöllum þar sem hann gisti í fyrrinótt tjaldið hefur ekki fundist talið er að hann hafi verið einn á ferð öldugangur í vatninu gerði erfitt um vik að athafna sig í dag og leit var hætt síðdegis gangið þið út frá því við þessa leit að maðurinn sé í vatninu já Þingvallavatn er mjög kalt og það er mjög djúpt á köflum og aðstæður í

mikil alda á vatninu leit var hætt seinni partinn í dag

það var búið að fara aftur yfir það leitarsvæði sem

í gær og miðað við þær upplýsingar sem við höfum og forsendur þá voru ekki

framhaldið verður síðan metið með lögreglu á morgun meðal annars með tilliti til þess að fá kafara til að leita hugsanlega og þá jafnvel í samræði við Landsvirkjun

þá við já það væri þar tveir eldri menn sem yfirbuguðu árásarmann í mosku nálægt Osló í gær sýndu fádæma hugrekki segir norska lögreglan litið er á árásina sem

tilraun til

árásarmaðurinn er grunaður um að hafa myrt stjúpsystur sína norska lögreglan hefur í allan dag rannsakað vettvang þessarar árásar sem gerð var á mosku í bærum úthverfi Osló allt bendir til þess að árásarmaðurinn hafi komið þungvopnaður í moskuna í gær en voðaverkum hans var afstýrt af tveimur eldri mönnum sem þar voru þeir yfirbuguðu árásarmanninn og það sýndi fádæma hugrekki sagði lögregla í morgun undir það taka félagar þessara manna

árásarmaðurinn er tuttugu og eins árs gamall Norðmaður lögregla segir hann hafa öfgakenndar skoðanir gegn innflytjendum hann er sagður hafa skilið eftir yfirlýsingar á netsíðum og fagnað fjöldamorðum annars staðar þar á meðal í

þar sem meira en fimmtíu múslimar voru myrtir fyrr á þessu ári árásarmaðurinn er einnig grunaður um annað ódæði að hafa myrt sautján ára gamla stjúpsystur sína lík hennar fannst

í íbúð þeirra í gærkvöld þessi atburðarás hefur vakið sterk viðbrögð í Noregi

að moskum í Osló og annars staðar til að sýna samhug vegna þessara óhugnanlegu atburða

Sögu kostar ríkið yfir tvö hundruð milljónir króna á ári landspítalinn leggur áherslu á þróun annars kerfis

hjá landlækni segir að gott væri ef embættin ynnu betur saman hugbúnaðarkerfið Saga heldur utan um rafræna sjúkraskrá á Íslandi forritið er notað á öllum helstu heilbrigðisstofnunum landsins á hugbúnaðinn og selur stofnunum aðgang að honum í svari heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Smára McCarthy þingmanns Pírata kemur fram að samanlagður kostnaður heilsugæslunnar vegna Sögu séu þrír komma tveir milljarðar á tuttugu og tveimur árum án þess að tekið sé tillit til verðlagsbreytinga deildir Landspítalans tóku Sögu kerfið ekki allar upp á sama tíma því liggur ekki fyrir hver kostnaður spítalans vegna Sögu

er á sjö ára tímabili til ársins tvö þúsund og fjögur í svarinu við fyrirspurn Smára segir að áætlar kostnaður síðan þá hafi verið einn komma einn milljarður ég held að þessi tala sé aðeins of mikil einföldum það er látið eins og við séum ekkert að gera annað

að þróa ýmsar aðrar lausnir stefna Landspítalans er að leggja áherslu á þróun

Heilsugáttar sem er miðlægt kerfi Landspítala en landlæknisembættið leggur áherslu á Sögu Ingi Steinar segir að það skýrist af mismunandi áherslum innan heilbrigðiskerfisins

gott ef við næðum að vinna betur saman ef þú færir á heilsugæslustöð

á Landspítalanum þannig að það er eðlilegt að þeir séu að þróa lausn sem hentar vel fyrir þeirra starfsemi á síðasta ári var fjárveiting til uppbyggingar rafrænnar sjúkrarskrár aukin um tvö hundruð milljónir á ári sem hluti af þriggja ára átaksverkefni það er ýmislegt í Sögukerfinu sem þarf að taka

til endurskoðunar það hefur verið settur ótrúlega lítill peningur í í rafræna sjúkraskrá að tala um rafrænar lausnir fyrir heilbrigðisþjónustuna þú ert læknir og

í stjórn Félags sjúkrahúslækna vinnur mikið með

er í hraðri framþróun í samvinnu við okkur

við fengum stjórnendur spítalans til að segja okkur það að

en það er alveg ljóst að þróunin innan

þekkjum ekki nákvæmlega hvernig það samtal hefur farið fram

formaður Sjálfstæðisflokksins segir að nýr dómsmálaráðherra verði kynntur til sögunnar bráðlega hann vill ekki segja hver það verður en segir þó að Sigríður Andersen eigi afturkvæmt í ríkisstjórn Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tók við embætti dómsmálaráðherra í mars eftir að Sigríður Andersen sagði af sér vegna

að gegna embætti ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra þessi ráðstöfun átti ekki að vera varanleg enda ekki vaninn að sama manneskja gegni tveimur ráðherraembættum en hvenær verður þessu fyrirkomulagi breytt og ég geri ráð fyrir

að það sé þannig nákvæmar tímasetningar

fyrir og er gert ráð fyrir að Sigríður Andersen snúi aftur eins og ég segi þá hefur engin ákvörðun verið tekin um það hvaða breytingar verða og það verður bara

á fundi í Valhöll í gær var formaður Sjálfstæðisflokksins spurður hvort Sigríður ætti afturkvæmt í ríkisstjórn

bolti hjá formanni Sjálfstæðisflokksins og það liggur fyrir að þau hafa í hyggju að gera þar ákveðnar breytingar á næstunni en ég get svo sem ekki sagt meira um það enda liggur þetta hjá Sjálfstæðisflokknum það mun koma nýr dómsmálaráðherra á næstunni mjög bráðlega hversu bráðlega

ég kýs að eiga það samtal bara við þingflokkinn minn og greina síðan frá því í framhaldinu en það er á næstunni ertu búinn að ákveða hver fær það embætti það er það sama ég ætla að ræða það við þingflokkinn

gefur ekki upp hver hver verður fyrir valinu nei ég geri það ekki núna lögmaður fórnarlamba bandaríska vill að málarekstur gegn honum haldi áfram þótt hafi fundist látinn í fangaklefa sínum í gær langsóttar samsæriskenningar um andlát hans eru komnar á kreik og forseti Bandaríkjanna hefur ýtt undir þær bæði alríkislögreglan og bandaríska dómsmálaráðuneytið hafa boðað rannsókn á dauða

dómsmálaráðherra Bandaríkjanna sagði í gær að andlát vekti upp alvarlegar spurningar sem þyrfti að svara reyndi fyrir nokkrum vikum að fyrirfara sér í fangelsinu þar sem

hann sat og var um tíma undir sérstöku eftirliti vegna sjálfsvígshættu bandarískir fjölmiðlar segja að því eftirliti hafi verið hætt um síðustu mánaðamót og margir spyrja hvers vegna

í bandarísku samfélagi fyrrverandi forseti núna eru samsæriskenningar um dauða Epsteins komnar á flug meðal annars um að

hjónin hafi lagt á ráðin og Trump ýtti undir þetta á Twitter í gær

stóð frammi fyrir alvarlegum ásökunum um kynferðisafbrot en lögmaður nokkurra fórnarlamba hans segir að dómsmálið eigi að halda áfram þótt mengun við skemmtiferðaskip við Sundahöfn er þúsund sinnum meiri en annars staðar í Reykjavík danskur segir þetta hættulegustu loftmengun sem til er og að hún valdi ýmsum sjúkdómum

hingað til lands fyrir helgi til að mæla mengun frá skemmtiferðaskipum sem liggja við Sundahöfn hann starfar hjá Danmerkur og beitir sér meðal annars fyrir banni við bruna svartolíu á norðurslóðum hann segir íslenska loftið með því hreinasta sem fyrirfinnist það hafi þó ekki verið raunin þegar hann kom sér fyrir og mældi loftmengun við tvö skemmtiferðaskip sem lágu við bryggju

mörg skemmtiferðaskipanna eru með allt að fimm þúsund manns um borð næstum tíu sinnum fleiri en stærstu hótel borgarinnar og þurfa því gríðarlega orku þrátt fyrir að vera ekki á ferðinni á meðan brenni þau olíu án mengunarvarna

gífurlegur munur var á loftmengun við hafið og á þeim stað við skipin þar sem mengunin berst fyrst hún var rúmlega þúsund sinnum meiri þar tækið mælir

hann segir mengunina hættulegri en fólk geri sér grein fyrir hann segir lausnina að rafvæða hafnirnar sem fyrst það sé dýrt en borgi sig fljótt yfir þrjú hundruð flóttamenn eru fastir um borð í tveimur skipum á Miðjarðarhafi þangað

sem þeim var skipinu hefur verið bannað að koma inn í landhelgi Ítalíu kvikmyndastjarnan Richard Gere hefur blandað sér í þessa deilu og gagnrýnir ítölsk stjórnvöld fyrir

til flóttafólks þetta er um borð í skipinu Ocean Viking þar sem hundrað sextíu og fimm flóttamenn dvelja nú áttatíu og fimm þeirra var bjargað í fyrradag en Ocean Viking hefur verið meinað að koma inn í ítalska landhelgi og það sem meira er nú er heimilt að sekta eigendur björgunarskipa um meira en hundrað og þrjátíu milljónir króna í aðdraganda kosninga sem líklega verða haldnar á Ítalíu í haust hitt skipið er frá spænskum hjálparsamtökum sem heita open arms þar eru hundrað og sextíu flóttamenn um borð

þeirra hefur verið þar í viku

ákvað að vekja athygli á stöðu flóttafólksins hann leigði bát á ítölsku eyjunni

til að flytja vatn og vistir til þeirra sem eru á skipinu

sextíu og sex hafa farist í flóðum og aurskriðum á sunnanverðu Indlandi undanfarna daga rigningartímabilið stendur nú yfir og búist er við áframhaldandi flóðum flóðum meira en hálf milljón hefur þurft að flýja heimili sín vegna flóðanna í Kína hafa minnst tuttugu og átta látist af völdum fellibylsins og um tuttugu er saknað

lekima gekk á land í gær og um milljón manna suður af Shanghai borg þurfti að yfirgefa heimili sín áður en óveðrið reið yfir í það minnsta tuttugu þúsund manns verða á Laugardalsvelli í

kvöld á síðari tónleikum

þrjátíu þúsund voru á tónleikum hans í gærkvöld og gætti talsverðar óánægju með það hversu langan tíma tók að hleypa inn á tónleikana tilkynnt hefur verið að fljótlegra fyrirkomulag verði í kvöld allt fór vel fram í gærkvöld að sögn lögreglu og skipuleggjenda og virtust gestir hæstánægðir með frammistöðu

á Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit var haldin í tuttugasta og sjöunda skipti um helgina þar koma hönnuðir og handverksfólk saman og sýna gestum og gangandi afrakstur vinnu sinnar mikil gróska hefur verið í hönnun og handverki hér á landi undanfarin ár sýnendur voru

og hlutu aðstandendur meiðs meðal annars verðlaun sem handverksfólk ársins við erum bara mjög stolt af þeim og ánægð með þetta við áttum ekki von á þessu

mikið klapp á bakið fyrir

yfir eitt hundrað og á hverjum þeirra er vandað og fallegt handverk um þrjátíu nýir þáttakendur verða með muni á sýningunni og virðast margir vera að leita leiða til að glæða

gamla hluti lífi ég er að búa til skartgripi úr gamalli mynt sem er komin úr umferð sem varð ógild fyrir

og svona eitt og annað sem sem verður til í bílskúrnum hjá Már það eru stundum kveikt ljósin þar þetta finnst mér í rauninni löngu orðin líka

þó að þetta heiti alltaf þessu gamla góða nafni

það er mjög fjölbreytt hérna eins og til dæmis mitt er ákveðin hönnun frekar en handverk ég sit ekki og hátíðin er ekki aðeins uppskeruhátíð handverksfólks því á henni er einnig alls kyns afþreying og markaðstorg þar sem hægt er að kaupa vörur

beint af framleiðendum undirbúningurinn er mikill og tekur allt samfélagið þátt í að halda hátíðina handverk er

þetta verður allt svona lifandi með okkur þetta er

hann má eiginlega heita það þessi andi það eru allir með það eru allir velkomnir þú sérð manneskju í miðasölunni svo tekur hún vakt inni í eldhúsi og svo fer hún heim að passa fyrir nágrannann eða barnabörnin sín eða eitthvað svoleiðis þetta hefur mikla þýðingu þetta er einn af föstu punktunum hérna í sveitinni tækifæri að skila til samfélagsins kynnast

samfélaginu nýja fólkið sem kemur inn í sveitina það kynnist fólki sem það og þá að veðri norðlæg átt tíu til átján metrar á sekúndu hvassast norðaustan til í kvöld en vestan til á morgun lægir verulega

þegar kemur fram á morgundaginn hiti þrjú til átta stig um norðanvert landið talsverð eða mikil rigning en

eða snjókoma til fjalla lengst af

bjartviðri og hiti tíu til fimmtán stig Sigurður Jónsson fer nánar yfir horfurnar strax að loknum íþróttum og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem segir íþróttafréttir

við skulum líta á það helsta þar úrslitin réðust á Íslandsmótinu í golfi í Grafarholti í dag þar setti vindur strik í reikninginn heimsmeistaramóti íslenska hestsins lauk í Berlín í dag og stóðu íslenskir knapar sig vel h k ingar fengu algjöra í leik sínum við topplið k r í Pepsi Max deildinni

og Chelsea mættust í ensku úrvalsdeildarinnar

víðtæk leit að erlendum ferðamanni á fimmtugsaldri í og við Þingvallavatn í dag bar ekki árangur á morgun verður kannað ríkið greiðir yfir tvö hundruð milljónir króna á hverju ári fyrir viðhald og rekstur

Sögu annað kerfi en það sem Landspítalinn leggur áherslu á læknar hafa fundað um kostnað við kerfið

sem mældi loftmengun við skemmtiferðaskip í Reykjavík segir hana hættulegri en fólk geri sér grein fyrir mengunin var þúsund sinnum meiri við skipin en annars staðar í borginni